Re ma' ta nke yala nak mbaka', re mbaka' yala' naze nkep mbak yo', tiz cho zima' nde na, chozi men nderid na o nzo- chozi men ndelas, naze nxu mbak ze tamod nli mbak avis, mbay nu ma' ta nryo yala nak mdin, zyasa nde kuan ma' jwa'n jwa'ma tiz po nzo lud yeja', nzo lud nzoba' na orya'ze nrio ma' ze nde kuanma'y, mbay nuga ma' ta nrio yala nak bicha', nde kuan ma' jwa'n jwa'ma ndyenma' cho rema' bixa ndyenma', ndyenma' re mbina' re cho ma' bix ndyenma' zaa orya nche zalma' yala', ma' tha nryo yala nak nzedna, nzed orya nryo nzed yala naze ndeluj nzed re ngidna, ncha nzed re ngo gida'na nn- ta purta' yal nryo ma'ya.